في أحد الأيام، كانت هناك أميرة لقت خريطة غامضة في زاوية من القلعة. كانت الخريطة مليانة رموز وأماكن موضحة، وما كانت تعرف وين تؤدي. قررت تسافر في رحلة بعيدًا عن المملكة، علشان تكتشف السر وراء الخريطة، وكلها حماس للي راح تلاقيه.